Faa holla alkadara soyfungoo no wordi. Yalla jon kaa soyfu ngoo ana mawni naa ana fanɗi. <hesitation> ɗun tawetee moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. A heɓan no njiiraa jonka no ɗun mawniri, no ɗun fanɗiri. <hesitation> Jonkaa non nii.